Amen ontok borong ye muat sarang e kak, ye biaso e ye nontot itu nontot ape name e tu lalang, lalang tapi yang la kering yang la mati yang la kering kan. Tu la ye ngune lalang itu tadi kak di pik e di dan dan kayu, nah men la di pik e di dan kayu kak tadi, ye bedue dengen borong tine borong lanang kak tadi muat sarang e tu die di itu wae dilekatnye dengan ayo liyo wae ontok borong muat e tu ye nontot lalang yang kering kak tadi dayi lapangan yang la banyak lalang mati ye, dayi rompot- rompot yang la mati gale, dayi dan- dan kayu yang kecik yang yang kecik mak kelengkeng menurut tu. Dem tu men ye la dapat itu disoson e di dan kayu men la di dan kayu kagek ye ngepik ayo liyo e ontok pelekat e tadi, nah ye men la muat sarang biaso e borong kak tadi kan ye pasti la ye kawen dengan ini ye dengan pasangan e dengan so mai e dengen laki e tu ye muat umah tangge disitu, anak e kagek meletas anak e meletas kagek yang lanang nontot makan yang tine e yang tine e jago anak e, lo itu pulek men kagek yang tine nontot makan yang lanang jago anak e sampe anak e besok kagek, nah itu men ontok di. Itu tan- utan tapi men biaso e wong galak meroro e ngingon borong kak ye dak dak dak pacak nak nontot ibarat e tu ape name e tu ke lalang- lalang mati ke lalang- lalang kering kan, jadi dibuat